Pë kullacjon forsi më përqen më shumë të ngrënit të tëmbël, però na u kit diçidirja u, haja sempri sallit, përçë na më fton një xhilat, o una pizza u të skartar sempri la pizza, ngë jan dubbi te kji shurbes, tant’è se kur vejëm te skolla e hijëm te u bar, hijëm me l’idea se kish mirrjëm kornetin e pran mirrjëm i calzoni fritti e shurbise çë l’ashtu di mattina jarrëj atje lart.